بقول لك يا اخوي لو حابب أروح أقرب قسم شرطة من هنا كيف اتمشى له؟ يمين ولا شمال رايح أمشيله؟ نقول يا صاحبي لكن مد- ما تضلني.